I ba ʒhenʒa aji waa iri ʒan tanma iri ʒen i jiji a ndo afīn ndo waa, au a ata, au nwu wapan, au baco wapan wa fye u we ʒo u, u mbya ʒhenʒhen’u di, u tswambe ki bye nyaco wa ndafan fin tsadʒu waa iyia wapan ri tsaa abu wa ri mye ba, wapan ri vyia vyuba, wapan na nwaanwe ba toh u ma mbya wapan na nwaa nwe ba toh u ma mbya wapan ma tsa abu ba baba baaga kuya na kwancin ba aʒhen wo badati hun numa ra au ata ba ayo aʒhenʒhen waa u mbaa cidon yiu rì u ndi ci dʒun u mba ʒhenʒhen re? Iye u mbau ʒhenʒhen ba a waa u ban uwa ku dʒu ndo dʒun bi ban cì a hunu afin ka nì mba nwu adʒun apyina, u ma hyan ciu pa waa nde cin nna jini yi adon ba apadʒun ri ndea nwu’a ban yiu ba numa ra uban uwa ra u mba zhenʒhon ra u ri tswon ʒhenʒhen’u kih bye nyaco wa ndafan jini i jiji waa akyen bema mbya zhenzheńu kih byedʒun beri dan kai apa waa kara tswan ʒhenʒhen̍a san a wapan ri tswan ʒhenʒhen̍a kih bye nyaco wa ndafan jini. Am ponpon wapan ma do apon u bi na jen ba uwa̍u nnajen da nnuu, a ʒhenʒheni ma do nah. Be pwadʒu bi be kan jinni be nna ata ba ayo kyabyenni? Be ma nna nì jen ni ci bye dʒun ni gen ce ba be toh abyekya kyaa au agyo iri ya da, au wama iri ya tii nina ya da ra u ya tayi nwuu tsadʒu waa bena na ne tsadʒu waa bena gbe byen, dan ra ada aga ada buu u hwenhwen koh u danra a you, ayo ndou fan daī yui toh u mbya ki byeari kuyinu dan ada bena hwenhwen koh a baco basen tswen be yiu, ada waa u nai nna koh kuma wa̍a ayondou fan yiu u na nna toh mbya u tyen’u budʒun hun u do ponpon hunra be fe fua ni kasen bi ndo eri be ka ji buju wodi a ní nghan nwo, nima nghanwo ra do na ya anyunuʒota ní kari gbagbu gi nyaken bu agbuwagbagba ra u kari ho ba ʒhenʒhen̍u so jinnì u ri dan yi be ji koh u ri tayi be tsadʒu waa bena tsabu gi fin tswen kuma unaī gbeu tson dan ku ka ʒende dea bu apa ba, kuka nde vo go abu apa ba a wapan ri ʒen’a nde anwua kuya nde vo go awau padʒun ba. abu wa fye ku tsa ci ri ku nyaa ada bua waa kuri ya nna koh waa kun ai hwea ku ya fyen a butso wa tsa-tsa u mai fyen a lfin wa gege ba wa kyokyo u ma ya fyen atan wa myimyi re u ma yar fyen angyu wa ngyongyo, u ma a waa u na ri nna ne bu be, a nne ko nai kyen toh a wapan con kan dan a nwu kata ku do ki bye a co waa u nya bu chi u tsabu diu, u ma hwe kheria fyea waa u cì byecu waʒuta ba, u ka ci byeu bu adi vya ba u do don u ya myabu a ʒhen wapan badati a ba atabe be tswan be ya gi tii be ya tayi be tsadʒu waa bena hwen tswen ndena nari hwen, bena hwen tswen bende na hwen badati be ya kih tū sũ, ba dati be ya tīi ba badatī be ka ya kih bye ahin wa gege toh kiyo na u tyayi anwu abu wa fye ku tsa ba acindia kuri do gyjo na kuri tsa. Apadʒun u nai myi tan, ku mbya atswen asho baa myi tan baa ji kuri fyenyo numa kuma fyenfyen fye nyunu dʒun kuri bau tsa butʃoa ki bye dʒun kuma bau tsatsa ma fo yoo dʒun ku nai tsa butso ba dia agu ma kuka ri gbe nwu dʒun kai tsagu butso soba na gi fin ndo afin ndo fyea wa ku ci na ba. U ma ci baco kata. U ma paa cidon yiu mba toh a kem u so ʒo kih cin nuwa, anyi bua sunsun gi yo abyen bua sunsun gijo akun ko kini kata se u ma ya da numa ra sansanta u ma do u nde nwu u fyengu butso wa tsatsa utayim ane a na na, u tayiu abu tii wa tsatsa kui tsaa kiyo numa kui bi tsaʒau yo kuka ci byecu waa ku cia na dʒuta ba kuma ci na ʒuta ɪnggyefu ri kai gi kih mikyin tsadʒu waa a ba byen ʒo na dan apa ci byecu ʒuta ku ci atan butso bu ɪngyefu-toh fyea waa u fan nwu kih ci ʒuta ba u tsaka yi nwu butso ku tsa avo pon har anyunul koh an de u yiu buju ku ji toh kuma fyenyo na fyen fyen fyen’a ri to ayoa u ri tsau budʒun di ba kuma doa kui tsa ba dia kui tsaba dia ra ya fo waa, kuì byen kui kam pa waa agu ma ku ayai vo wuwa gi byedʒun nde bi so jiji agu ma kuka gbe do ando bua numa ra sansan’a be fyen a bavi bu u ma fyenu abu a tata ndeu kaya atan fa kui ka tan fa apon hun a u do hun ra ufe fuu nde weu ku bye bu ku mai wa ndo ku nde aco ku ya gi tan fa kuya ri fyen bu kih tan fa kuma fyen bu ayunu ma tu kuma ji buju ra be nghannwo ba anyunuʒota u ka gen be ce, gen be ce. Ya ndou a nwuʒau ku ya shonba ʒhen ʒaa ku mbya ba ʒhenʒaa numa ra bee ban vyon ya pyen, kuyi ra wagara anwuu shunmi, wagara a nwuu ʒapen mi wagara awuu atami ba a ndou bwi abudʒun ma du’u kih gon waji kuri she kaya ndoa abudʒun matsa gon waji ni ba pajukun ba ni bau kih gon waji so sansan a ni tayi ʒhenʒhen abua fye be tsa. Tayi mwa na kuì tsaka ri kam abyecu, kui kan ahim wai kan byecu anwu kui myi tan anwu ri mbya asho a nwu ri ngyo ngyu a nwu ri na ne bua u ma tayi nwu kata kui tsaka numa ra ka fan nwuu so aʒuta ba jinna a pajukun suu na naī tsabutso baati nai tswaa abongyi baati nai yi nayi tso hen bema tayi nwu kata a nwu ri tsa numa ra i ka fan ʒhenʒhen ʒu aʒuta ba be fyen be bu afa danra u tayi nyaco waa kui ba ayoa kuma hweken ra kui mujia ku fam tajinni ba. Kata ji baagara aji bu aʒogyen fyea waa i fan ʒhenʒen’i na ba. U ma tam gu ba kui do kui yia budʒun ba, ciko kwanyo u ma tayi u ra kui tsa ai indi na do i jinni ra i fyen butso tswitswi aba atau ndi hoi na yaa da be hoi ya da iri ya butso i da iri yaī iri yaī gaa bye. Ɪri gbe byen, iri ta bu, iri ben buju i ri nde bi ya tii i na mbyanu, be ʒhen hin a hin nai mba anwa hin na hwen be tayi butso a gara kata aba yoi ndi na dʒou tukpa bena dʒo abu wa bebe bu wo, ado ba a aso bu nasaraa be feu tanma ve fe nde na tswan ga gi gondo gondo gondo nde nayi hwen kata bena ta yi butso, jina butso baa kara kata a bali ba awuwa ba ki fin be ya ben ra be tsayi nu ci ba wunu hora inai nna nne tan ma, ɨkama tsa butso but tswen bu ba nyo tson toh kata jiji kindea a ba ata ba ayo be tswan do i hun be ma hyan fyen mi ba, i hyen we na ndo tanma i hyen na ban ndo cen na kyen u rì u rì pan mbafo yi ndoa u ri pwana nki pan mbafo, pan mbafo pan mbafo na kyen u mbya u kan’u <hesitation> wabu a hun bu una wabu na kyen fin tswen, tanma waa be ndi kan den’i ra i ka tsana ba u ma ndi tsada budʒun u ma nde abua tia buu ba, bema tson’u tson u a nde bwan bee dada, u ma jojo ba be be dada akpan u mbyaa beri dau kpan toh i ndi na con’i kpan ba se i kon dii iya fyen bu abua fyen fyen bau tuanini.